Nanambarany fahafahan'i Gresy, Gresy zen̈y nambaran'ny fahahafany empira roamanina zen̈y tamin'i empira rômanina zen̈y taminy tôn̈o taminy tôn̈o iny zen̈y roa-polo dimy amby marsa arivo valon-jato roa-polo raika amby tôno ko zey. Tamy izey zen̈y reo ko aniady ny fahaleovan-ten̈a Gresy nanjary nifarana zen̈y taminy arivo valon-jato telopolo amby.